Edan-dan ornor amege ípar bua-buo. abbah ua yen onah abe oven ah nor anam oven Anor aromˈadorn mme anor-gud. uwíbige uwibige Eshi ame afía ibon-avâi. efia aka bara ewe ano-kpor-kpork gare-areme íbîn ínen wor avín ibîn. avin íguwor any esene we rome wor anung amang amang arong ereshi anor amang aroˈmme adorn mme aya-wo-ayo abbe gud akuna. anor gud arom adorn. akwa edic. ashí oven. ashí bua-buo arome adorn aket-uket. aket ibin. aket en mme samba mme nna-nina ke efai akíbaha ímísu îrome ah anor. anor akíba abige akíbaha. mme nitâck anor-nna afu ren edibor. anor arome adorn mme mbîang abe. mbabe ame. abe mmí íboro kaka amang ayebe. abe ame. abe ninad ethok. arem garrí abe amemg amme acey motor. agam ethoth ayembe ethok. agam ukom ayembe ukom. agam ethok ayembe ethok. agam orbodor ayembe mbaí íchí wor agam. agam mma garríamang aduro beh ke îbon-wor ísanma ke akíbaha mmusu akabaha erome aríˈnna mmeˈsu akabaha Êrom nine